﻿Ɓandi sin ɓandi suban niyyani ghi ndaka buji hyun hyi ɗimu juɓɓi ba ghi ndaka buji hyun suban juɓɓayani'i muna bau, mun ɗa ngulusin, gha sinnan raa, <noise> ba ghu bayan, ghi ngulisin, ma ʒhi wali yan'uwi nighuma munu piya ƙan mun ga ba tsigau. Gma ghi ndaka Khiyya, ussanwina ɓakwi da ke mun ba gaarai, muna ba ghi hyi Layiyu, <noise> ghu ndaka khiyya dai ussan juɓɓi, <noise> cimana ghu ndaka ndakau, <noise> amma muna ba kullum-kullumu, <noise> iya yan'uwi niyanbe subu ghi buji hyum ya juɓɓi. <noise>